La stampante a funsiun-a cun l'eletricità <hesitation> a stampa sü d'zura la carta coza üna persun-a al a scrivü' s'ël computer, ëntà zgnaché ël butun për avisché la stampante e zgnaché ël butun për fe parti la stampa